<hesitation> که زه د څنګله په لاره تګ کوم نو زه به، د زغاستې بوټونه په پښو کوم، د دې ترڅنګ به له ځان سره ځينې دفاعیه وسایل لکه تبر، چاړه او یا هم یو لرګی چې دې هغې باندې زه د څان دفاع وکړم <hesitation> له ځان سره به یې اخلم. همدارنګه زه به هره شیبه د دې دپاره اماده واوسیګم چې که په ما باندې کوم وحشي ځناور حمله وکړي نو زه تیښته وکړی شم.